Mi fina njamdi nayi (fourty minutes past four) mi yaha julirde. Mi nyaama bottari njamdi (thirty minutes past seven in the morning), mi dilla kuugal mi nasta office(fourty five mins past seven in the morning) mi warta wuro (four o clock) mi nyaama kirtaari (fifty minutes after six), mi ɗano (nine oclock in the evening)